Won road trip yedhen tun yaani safar yaani inamaa ghudhaa Kaa yaani sherea inamaan woth jebiyee ghamadhee dhub dheke gar fulani safare berre akasisun yaani inaman garri warri kasdhabe warri dhabe warri chakasen warri sirr benni nadhenif dhubr woth chache dhub waath pangethu dhursaa garr athin dhethu pangethaa pesaa ishia berre sunn fedhen changetha pesa Khan woathin khabthethu dhub akhan ijemaa pangethaa